dunian kun ak birri jiraa dunia kan kanun kas ishin lakisi dungan won ishin amint dunia dibit jirra ak mars, jupiter maeden <hesitation> dunia akasit jiraa dub duran won sin yeden won sihin siyyet dandani hinkolonaizenii dandeni yaani uhuru ishia irra hin fudeni? dandete irra hin futuu achisun gar <hesitation> dunia dibbia won inaman hiishu dub dunian hinjruyyu dunian kenum kan kulea achisun yaani samam durati samam lamessati inaman hinjiru dandete hinkolonzizenuu.